ס'דא אסאך אנדערע מינע וועטערס. ס'דא שנייאיג, הייס, רעגנדיג, ווינטיג, <hesitation> ס'דא ווען ס'דא א נעפל, א שטורעם, ס'דא א ווינטער שטורעם, אדער איז דא האריקעינס, און <hesitation> צונאמיס, <hesitation> ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע וועטערס.